Stethoskope kuugal mum kanngal woni, ngam anndugo yanayi huwude ɓernde, ta a waɗii-ɗum to gabaare goɗɗo kam a fotii nanaa noye ɓernde huwrata, noye ɓernde maako huwrata no nde fiirata, no haandi na?